Pech odatda ovqatlarni pishirish uchun ishlatiladi. Uni yoqasiz va kerakli haroratni tanlaysiz. Pech ichidagi elementlar havoni isitadi. Siz ovqatni ichiga joylashtirasiz va u belgilangan vaqt davomida pishadi. Bu usul turli taomlarni tayyorlashga imkon beradi.